Ñy fomba tsotrotsa, handokoa ñy endriky ny faritse: -Misafidy teña loko ze tea nteña, ilàn-teña koa ñy toera hanaov'izay fandokoa zay. Bakeo teña atomboky nteña loko'oñe, aminy ze itiava nteña ñazy, am'ize mahasoa ñazy, lokoanteña aminy Ñy fomba manaitaitsy ñ'olo maro.